जस कलिन होन टेटुक हामे आपदे भासा मुंझा मेट बोलोन टेटुक तबे बिचाओ जब गावोंडे किचेई तेयार बार होन। टीबीए से बिचाओ या जेबी कुनी महिमन एओन तेयके बेथो तो महिमन भी एस बोलो कि एको एइके।